E woodi ɲuuñuwel, ɗe woodi ɓoŋngu, ɗe woodi jaɓatu, ɗe woodi tenngu, ɗe woodi piɓɓiggel, ɗe woodi kaatatuwa, ɗe woodi mbuuba, ɗe woodi ñaaku.